Naho ty vatantenako zao naha ohatsy hoe zaho nadeha niloka nanao lôtery io e, laha nahazo eo le noly raha, avy antrano aho ninday ze vola azoko, de nanasoavako ty tokatranoko eo, naha nahavita trano reke, naha vily tane, niviliako tane na niviliako trano.